Butaali, marori, gauri be yadiiri. Kanjum do nyamdu on je himbe nyamata ngam be heba sembe ha bandu mabbe. Bedo nyama marori, butaali, gauri be yadiri be haako follore ko hako bokko ngam do vela masin himbe do wada seyo to be nyami.